A'a hanai a jeeɓa lumo himɓe ha duniyaru a fewaɓe ngam goɗɗo wawa yiya hunde ha midia sai o dinga yesh-shugo himɓe alhali boo feure'on <hesitation> a ndi himɓe nder nyewre ɓeɗun huuno hado feure.